هو بصراحة يعني ممكن أمشي حوالي من خمسة عشر إلى عشرين كيلو متر في اليوم الواحد، يعني إزا كانت الأرض مستوية ومريحة <hesitation> بس طبعاً مع فترات راحة كدة نريح شوية شوي كل خمس دقايق نريح <hesitation> بنوصل فيها بسرعة.